نقرو نسافر، خد ر نحبو و لا نكرهو حاجه سانسا هي باش تعاونا في برشا حاجات، ما نسافرو ما حتى حتى في أيامتنا العاديه يعني، باش يسألنا عبد على حاجه نعرفو نجاوبو ن، و زيد حتى في لغتنا يلزم نعرفو حاجات كي تفعار و كتشعار و، يعني الأدب حاجه مهمه.